Kenia jaeko mopeti tëtä pluricultural, jokope oime cuarenta dos grupos <noise> indígenas kuape oyemopredominia pueblo suagi, jaeramiñovi guinoi valores tradicionales, humilda <hesitation> jetarareta ndie jaema oimeyave mbae oipota omonecesita <noise> oï kia <noise> yave jaereta <noise> omee supe